Ka drëngonet çë ghordim ka qi-qo-qi speqë, përçë na ë ghordim çë ë <hesitation> ghrasu i shtie u sgrassaturi, më no i shtie un semplice detergenti e pran i shkonj copën, na ka pluhuracë ka shkonet më para copa pë’ pluhuracin e pra’ u detergenti me copën netu.